डॉल्फिन का बारा मा कुछ ख़ास बात यी छन कि डॉल्फिन एक स्तनधारी च, न कि मछली। डॉल्फिन सांस लेण का वास्ता पाणी की सतह पर औन्दी न कि वा पाणी का भीतर सांस लेंदी। डॉल्फिन गर्म खून वाली होंदी, ये वजह सी वाला ठंडा पाणी मा भी गर्म रंदी। डॉल्फिन की गर्भवस्था नौ से सोलह महीना की होंदी।